أكيد لازم الإنسان يعود عندو ل <hesitation> يقدر يخير أنو يعيش في البلاد ليحبها لأنو هاذي الكل بلاد ربي ماهيش بلاد حتى واحد و <hesitation> إنسان كيعود في حالو خدام و بذراع و زدك، ها يعيش وين يحب، وين يروح يلقى روحو، لازم يسعى في الأرض و يدور فيها كاش ما يجيب ربي.